Zɛŋ nyaŋ da kɛ́ ma bank nya ɓa kwii-woo kaa ti kɛlɛ a ŋaŋ lɛ́ɛ nɔ ku lá gɛ ni kwa ŋaŋ bene a kpɛlɛɛ woo. Kɛɛ bank káa a gbɛɛ nuu a sɛŋ kao laa kɛ̀ naa mɛni maa ŋuŋ káa ti a too kú kili-ŋa a kɛ̀ kwa kɛ. Gɛ ni kwa pai kɛ̂i kúwɔ gáa a kwaa ma ɓɛi nuu a sɛŋ laa kɛ̀ naa a gɛɛ tãi a gbîŋ kpɛtɛ la a gɛɛ e tɛɛ kɛ́ a zɛŋ ti e lí polu gana e ziɣe naa. Gɛ ni zɛŋ ɓé nûa da lí la <hesitation> ya íkapa tɛɛ kwa ti ma a gɛɛ dí- dí laa kɛ gɛ ni tãi ya ŋwɛ́li a gɛɛ í gapai ŋí laa kɛ lai nya ɓe <hesitation> ya lí a maa tãi ti. Gɛ ni mɛni ŋai nûa da gɛ naa nya ɓa ya lí naa, ya pâi i- ya lí a gapai ya li gapai laa lɛɛ mɛni ya pai gɛi nya ɓa, da pâi kɔlɔ tɛɛ ípɔ naa gɛ ni ya pâi kɔlɔi ti pɔ̃yɛ soŋ kao íli lai ya pâi láa pɔ̃yɛ na <hesitation> berei ŋai tamaa káa lai ya pai bɔ̃yɛ naa gɛ ni e tée nyiti polu da pâi kɔlɔ kpua da tɛɛ ípɔ nyii gaa íyee-ŋa a gɛɛ gapai ti ílaa kɛ̀ <hesitation> zɛŋ kao laa kɛ kwaa ti ma dí maa soŋ kao ti láa pɔ̃yɛ zu gɔɔ íyee-ŋa. A gɛɛ í káa a gɔ́lɔŋɔɔ a gɛɛ ɣɛlu ɓé gaa íyee-ŋa la kɛɛ pere su ɓɛlɛ soŋ kao laa kɛ̀ pɛrɛ ti mu. Gɛ ni tãi kélee ya kɛ̀ lii lai zɛŋ kao ŋí kulai or da siɣe naa gɛ ni gɔlɔi ti ɓé ya lí la. Nya ɓa gɔlɔi ti gɛ ni dí kɔlɔ da kpɛ́ni tɛɛ ípɔ, gɛ ni gɔlɔi ta kpɛ́ni da pâi tɛɛ ípɔ ya pâi or í láa pɔ̃yɛ ma da <hesitation> number da tɛɛ ípɔ nyii kwa kɛ́ ma kɔni da dɛɛ ípɔ gɛ ni ya pâi bɔ̃yɛ ma. ya naa bɔ̃yɛ ma ílaa pɔ̃yɛɛ ma íyee pɔɔ kɛ zu. Gɛ ni í ɣaloŋ ti ŋgɛ volo koi ɣaloŋ la wɔ̀ volo koi da goraŋ ílaa pɔ̃yɛ ma. Ya ŋaŋ gɛ ti í dɛɛ dípɔ gɛ ni dia máŋ da pâi ǹúui gaa tii kɛi gwaa ti ma a ǹúui kɛtɛ a pâi ǹyee pɔɔ kɛ̂i zu. gɛ ni a ǹyee pɔɔ kɛ̀ zu gɛi zu kulai ɓa owei ŋa fáa ma a gɛɛ gapai ŋí gáa ǹúui ǹyee-ŋa ɓɛi ká nyiŋí a ǹaa pɔ̃yɛ kɔlɔ ma ka kula naa ka dɛɛ bú naa. Gɛ ni ya gɛ ti da ŋaŋ lí a gapai ti gɛ ni ǹúui ŋaŋ ɓɛi ŋaŋ gapai káa naa, naa ɓé da gapai laa kpɔ́ kpɔ kɛ́ naa. Bank fe nɔ a kwaa maa ɓɛi kapa púɔɔ nɔ naa gwaa kélee kpa. Gapai ti laa kɛɛ káa ma nyaŋ dia nɔ da tíi kɛ naa dia nɔ ɓé da lɔ kwaa ti ma. So da pâi núu tɔnɔ lɛ́ nyii maa nɛ̃ɛ a gɛɛ e kɛ̀ gɛ̀ gɛ kapa kula naa gɛ dɛɛ nûa pɔ́. Kpaa máŋ gɛ kapa siɣe gɛ bu naa nûa kélee nɔ fé da gapai siɣe nɔ dí lɔ la naa kpaa máŋ díkelee nɔ fe da lɔ nɔ dí gapai kula naa dí dɛɛ nûa pɔ́ kpa. Gɛ ni ŋaŋ ya ŋaŋ ka ŋaŋ gɔlɔ mɛni ti filiŋ kula gɛ ni ǹúui ti a pâi í toli ka nyaa ka lí gɛɛ ya pâi kɛ̂i tɔɔ banama pere gɔɔ bɛrɛ mu pere. Gɛ ni a pâi gɔlɔi ti tɛɛ ípɔ e ɓɛlɛ soŋ kao ma ílaa pɔ̃yɛ gɔlɔi ti ma. Gɛ ni a pai bɔ̃yɛ íkɔlɔi gɔlɔi nyiti gaa íyee-ŋa yɛ ya kapa láa kɛ̀ ya láa pɔ̃yɛ zu a pai ziɣe nyiti e gula naa e ǹaa pɔ̃yɛ gɛ ni yii a ŋɔnɔ lɛɛ naa dí ŋaŋ bɔ̃yɛ. Gɛ ni ya ŋaŋ kɛ́ lii naa nyiti ɓé íkili a ma a gɛɛ gáa naa. Kɛ́lɛ nyaŋ í lɛɛ pai lí gɛ ni le fɛ̂ɛ nɔ íkɛ pú bank ŋí su yɛ berei kwa m̀ôi la. Gɛ ni e tée nyiti polu e tée nɔ zoŋ kao mɛni ti ma nûa ŋai da li kɔliŋ da ni ŋai siɣe dí lí la naa a gɛɛ dí ǹaa kɛ́ naa da- da pɔri kɛ̂i yɛ lɔii kɔ́lɔ kpaa máŋ a kɛ̀ ka núu da kaa mɛni ta ɓó ma mɛni ti kaa gili ma da siɣe ma gili ma woo ti kpanaŋɔɔ. Gɛ ni zɛŋ ka pɔri gɛ̂i nya ɓa le ya ziɣe ílí la í ǹaa kɛ bank su gɛ ni da pâi kɔlɔ pɔ̃yɛ dí dɛɛ díyɛ owei ǹúui ŋí e pai ɓé zɛŋ kɛɛ ŋí káa ǹyee-ŋa ɓé, nɔii kɔlɔ sii kɛɛ ŋí káa ǹyee-ŋa bɛ kpaa máŋ e pai ɓé <hesitation> a gɛɛ e kpa soŋ so mɛni ŋai tɔnɔ ka ti. A lɛɛ ya kpà zoŋ naa kpaa <hesitation> í kapa siɣe naa kpaa máŋ í kpa pili dia, kpa piliɛɛ dia ɓa í kapa tɛɛ naa ǹaa kɛi kɛɛ ya kpa pili dia. Gɛ ni ya pɔri lii a gɛɛ í gapai ti siɣe kpaa máŋ a kɛ̀ í káa wɛli í kapa da kpɛ́ni siɣe naa nyii fé gapai ti ma ya pɔri lii a gɛɛ í kpa soŋ naa. Gɛ ni da pâi gba ti láa pɔ̃yɛ dí ílaa pɔ̃yɛ gɛ ni dí tãi lɛ́ ya maa nɛ̃ɛ a gɛɛ í gba ti tée la. Nyaŋ ya ŋaŋ gba ti tée kaa a gɔ́lɔŋɔɔ ya kpa soŋ ya gine pɛlɛ ma. So da pâi gine pɛlɛɛ ma dí dɛɛ ípɔ nyɛɛ gɛɛ ŋí ɓé ya pai kpɛɛ nyaŋ tãi kélee ya kpɛɛ lai da kɛ kula naa e lɛ́ɛ la zu da ŋaŋ kpɛɛ a gélee pɔ̃yɛ gɛ dí naa kɔlɔ tɛɛ ípɔ díyɛ owei ya kpɛɛ gba ízoŋ a kpɛɛ. So bank la díi ŋai kwa gɛ́ naa da ni ŋai kaa ti ku gɔlɔŋ damaa kɛ̀i nyii ŋai kpɔ́ nûa da gɛ́ a maa féla ya ka ti. Taaŋ dí lí dí soŋ kao láa kɛ naa, kpaa máŋ dí lí dí soŋ kao kula naa, kpaa máŋ a kɛ̀ dílaa káa naa a gɛɛ soŋ kao loŋ kaa naa díyee-ŋa kɛlɛ da wɛli dí tii ta kɛ́ nyii zɔ̃ŋ kɛtɛi gɛ ni dí pai naa dí kpa soŋ. Nyaŋ da kpa ŋí soŋ, gɛ ni gáa ya a kpa a gɛɛ í gba ŋí tée. Ya gba ŋí tée pere kɛ̀ le a gɛɛ zu kulai ɓa mɛni maa nɛ̃ɛ a gɛɛ í gɛ̀i kapa nyii maa nɛ̃ɛ í gɛi ɣaloŋ- tãi í kaa ǹaa maa tãi mɛi a kpɛɛ maa nɛ̃ɛ a gɛɛ í lí a gapai ŋí da e lɛ́ɛ la zu í kpa a kpɛɛ gɛ ni ya ŋaŋ ŋuŋ ma ɓo sɔlɔ ɓo bank la mɛni ŋai ka ti. Gɛ ni gáa a le, bank káa a soŋ kao or sɛŋ laa kɛ́ kwaa ma. Sɛŋ kao kpaa sɛŋ laa kɛ kwaa ma kaa ti díkɛ ma bank kwii-woo su. So ka sɛɣɛ